Azafady roehy ho anareoo, pôlisy, nahita olo aho lehany nangalatsy tômôbily; la mbo tratsiko intia ii, ka la malakilaky nareo hanambots'aze fa olo ity la mpangalatse la mpangalatse, la tratsiko intia ii, la malakilaky roe nareo fa olo ity ii atity la mañongaky ñy tôbilin'olo raha tsy ñaz'iñy ro alaene, la malakilaky nareo tsy ilay olo ite. <shushes>